Kan khayyaroni fi jawalel fiʼidi hadi al wardal telefon walla ma fati hinel bet hadi wadran bakhtar akher al mafati ʼilwadran finshan al mafati, bagdar ba gayyiran biju biskuru haw ba gayyira haw gogo shia min attilefon wal asirat al fittilifon kan al wadran da, gide ma balgahan amma ma fati shuqul hiyin bas ba gayyir ba shiri gofol akhar walla kan bi gayyuru leyi kashimal mufta bas.